<hesitation> Woba yɛ ha yi na wokɔ restaurant ahodoɔ mu a, baabi deɛ bɛyɛ local ne continental dishes no, local dishes no deɛ ne boɔ yɛ den paa mmiɛnsa, neɛ mɛtumi aaka ne sɛ baako yɛ fufuo ne abunu abunu nkwane. Deɛ ɛma saa aduane no boɔ yɛ dene ne abunu abunu nkwane no a ɛka ho no. Bɛde nnwa ne adwene nom ne supaku. Nnwa no ankasa yɛ nam bi a ne boɔ yɛ dene, adwene no nso saaa nna supaku no, nti sɛ wokɔ restaurant na wode wopɛ Fufuo ne abunu abunu nkwane a, ne boɔ ɔɔdene. Bio fufuo ne akranteɛ nkwane, akranteɛ no ankasa aboa ne nam boɔ yɛden, nti ɛma wo kɔ a saa nam nam he, bɛnkwane no boɔ yɛ dene. Na yɛhwɛ <hesitation> continental no nso a, aduane deɛ ne boɔ <hesitation> yɛ dene paa nso yɛ fried rice ɛne fish, fried rice ɛne tilapia <hesitation> ɛno no ɛyɛ a na ne boɔ yɛ den, ɛsiane nneɛma bi a ɔmo de gugu gugu mu de yɛ no.